மெழுகு பூசப்பட்ட கசாப்புக் காகிதத்தில் போர்த்தி, லேபிளிட்டு, உறைவிப்பான் பெட்டியில் சேமிக்கவும். நீங்கள் மெழுகு பூசப்பட்ட கசாப்புக் காகிதத்தைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துவது முக்கியமானது. காகித வகையை உறைவிப்பான்-பாதுகாப்பான கசாப்புக் காகிதம் என்றும் பெயரிடலாம். இந்த உறைவிப்பான் எரிப்பு எதிர்ப்பை உருவாக்குவதற்கான திறவுகோல், இறைச்சி வெட்டப்பட்டதைச் சுற்றி காகிதம் எவ்வளவு இறுக்கமாக மூடப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான்.